Le'terk yah koluk kik, le'terk peponat taleik, le'terk um manouk penguman..le'terk mobah, mobah dek, mobah payau, pitah tangoh. ineh tuwerk.

Juk kirak kik..akouk juk kirak eh pun adui, pun keroja, dan neh pun sekulah..kalau eh bi sekulah neh, inouk adui, inouk keroja yah sukat nanouk nah..ineh dalem juk koluk kik..

Berajan yah tong sekulah koluk kik, koluk berajan um bahasa Melayu, koluk um berajan piak orang putih. Dekuk kik yeng lalek mojam lah.

Pun yah inak yah maok yeng sukat pakey pon. Yeng mojam barak lah, somah ate inak ineh.

Dalam pengurip ulouk, tai memitik, tai pitah tangoh, tai pitah uvut, tai pitah segolah, pitah simut, ineh yah urip amik ponan..

Main takraw lah, main bon, mengase, pepauwk, kle'terk yah tong lasan, tong padang, sineh bi le'terk ireh anag tong lamin amik..

Yeng pun yah..dalem piken, dalem konep kik..tong ineh lah..pitah yah..lakau yah tanak, lakau mitik.

Yah koluk kik ngan ireh bakeh, ireh koluk kelete'erk, koluk pojah ngan amik. Ineh yah koluk kik. Dan ngan pemotew avik peh bakeh, jian eh.

Ulouk manouk anag, manouk piak ngan neh, supaya neh koluk tai sekulah, supaya nej sukat sekulah, supaya neh pun konep neh sekulah..avik sekulah neh bi..avik pom lomah, dan neh bi

Ayuk kik, akouk muat umon, akouk kuman, memagat, akouk murip tong daleh iteuk. Ayuk nat anak, nat lakeik, nat ayam kik au iteuk dak.

Koluk berajan tong sekulah. Pun yah koluk kik, yah eh manouk akouk koluk tai sekulah, tai koluk pojah berajan ngan ireh bakeh, tai petonak ngan ireh bakeh.

Masa kik koluk kle'terk, koluk peh akouk kle'terk..masa kik koluk petikern, akouk peh akouk petikern..Duwah duwah ineh akouk koluk..kle'terk peh akouk koluk, petikern peh akouk koluk..masa kik koluk petikern..kat nah koluk..

Yah koluk kik dalem adui kik, adui laker, manouk beg , manouk borat, manouk bukui, manouk pokah. Manouk semuah adui laker lah. Ineh yah koluk kik dalem urip kik.

Kebosau kik, dan karen amik patak..dan amik ponyouk, dan line amik yeng pun..ineh ayuk barak, ineh ayuk amik mengopon, ayuk amik mani ireh tuai nat amik tong lamin..

Owk langit inak amik niik, amik tuai niik, jiak. Tuai-tuai amik melakau ineh amik toder terk. Ineh tue langit lak amik.

Jiak tai ngeluno, tai menuvu, tai- pongah ngeluno ineh, keleterk. Pun yah ayuk ayuk amik keleterk. yah eh pongah musit.

Yah keriet kik dukuk daleh amik jian, sukat ayuk pitah lake, sukat ayuk pitah mabui, pitah betolu, pitah payau, pitah telawu. Eh neh yah keriet kik, sukat ayuk pitah uvut, pitah tangoh, pitah pake'uk.

Tosog yah koluk kik ngan pengejian neh, ulouk manouk tosog eh jiak, yah pun roti neh. Yeng ulouk manouk tosog sebarang, manouk tosog adeg.

Dan ne akeuk, ye pun akeuk koluk ngeninik tosoq tong audio ineh duk kik yeng mojam ngan kik yeng koluk ngeninik tosoq tong yah konak ineh.

Konak penganouk, yeng bayan ayuk rigit. Samak ineh, bayan ayuk rigit. Dan rigit ulouk jau, dan rigit ulouk ineh avik lomah puluk, avik jah atu, mosah eh lah. Nonak ireh mulik ngan ulouk lan. Yeng eh keh.

Akouk koluk kat adui ineh, akouk berajan koluk petonak, ngan tinen, ngan topun kik, ngan pengojau kik. akouk koluk petonak semua kat adui ineh. Supaya kek mojam pah avik awu itouk.

Tuvu amik yah pongah nale', yah pongah keluno amik yan neh tangoh. Yan neh tangoh uveik laker. Keh loh kek dan um amik menuvu parai. Ineh tue yah pongah keluno amik, pongah nale', pongah kinan amik.

akeuk yeng mojam, ineuk roti piak yah eh narak ineh.sumak ke'k basak basak eh keh mengate, yeng akeuk mojam

sekulah yah ayuk amik, ayuk anag amik da ineh, sukat narak kik jiak, dukuk pun ireh anag yah pogen tong sekulah, pogen tong asrama, pun penguman, pun berajak nak ireh avik peh ireh tong lamin, pun kerita tuai alek ireh

tosog yah koluk kik koluk ninik piak kelunan mukun, kelunan jau tosog dalem adui dalem keroja konak towk manouk borat, manouk bukui ,manouk bag, manouk pokah, manouk lake, semua yah adui nanouk kelunan jau

Pon akouk peronah- pongah ayuk. Tv peh akouk pongah ayuk. Mesin mopuk peh akouk pongah- peronah ayuk. Erei ais peh akouk pongah ayuk. Keh, ineh barang lobuk.

Yah yeng sukat amik ayuk pon ; konak dan amik tai lak tanak, dan amik tai lak tuan. Tai lak dilem, maseg dilem kitei. Yeng pun line lak itei. Dan ineh tue amik yeng sukat ayuk pon.

Yeng pun..jah sumag krismas, tahun baru, ineh tuwerk yah napun amik dalem daleh amik.. lobih jin ineh, yeng akouk pun inouk inouk yah napun kik..

Yeng eh jiak menimah, yeng peh sat. Pun ate neh tagak, pun ate neh tek, pun ate neh morem, pun eh rome. Keh langit tong inak amik iteuk.

Pinek bengosak yah jian ngan amik, avik peh ireh bengosak yah boken koluk koluk pojah, koluk pani ngan amik.

Konak towk tabang sekulah, sangep sekulah, avik semuah barang yah dalem sekulah..yah ineh dalem koluk kik, dalem keriyet kik avik konak bag konak inouk inouk lah masem barang sekulah..

dalem kirak kik yeng mole du'kuk pinek peh ireh yah eh bi utang ngan amik, yeng ireh bayan

Akouk yeng pun pernah tai lak banget. Be'ek amik sau, be'ek jau be'ek Danuk. Ineh ayuk amik pekarog, ayuk amik melakau tai lak mah, tai lak tanak, tai ale' bue'. Yah ineh tue ayuk amik. Yeng peronah tai lak banget amik.

Dalem kebosau kik, ijin daven. Dukuk neh lalek pogeng ayuk mopuk. Dukuk ne lalek bat. Bareng akeuk mojam akeuk mojam kurek kebat daven kik dalem neh. Kurek kepinek daven kik dalem.

Yeng kalek akouk deriba inouk inouk, makin inouk eh kerita avik muto. Avik dai itouk akouk yeng mojam min kerita abin muto.

Amik posot tong inak yah gonin-gonin ayuk menyalou piken-piken yah sebarang-barang mukuk poset tong inak-inak yah jian

Yeng pun le'terk, te'terk amik manouk tangoh, manouk pakewk, manouk kanen..menyagah uviek..menyagah balak, ineh tuwerk le'terk amik dalem daleh amik.

Kalau dalem kojam kik ireh Jah jau ukun-ukun amik yah murip monin sau ineh, ineh yah eh lakin dalem umek amik keh langit piak ituek.

Dan neh amik, dan kelunan sat yeng laset ; amik tai mongau, tai ngan neh sineh.

"Daven yah koluk ayuk kik konak towk tabang, konak towk sangep..avik pun ""dress.."" ineh yah koluk ayuk kik.."

yeng pun ude langit itouk, tong daleh yah jin duman yah pongah..yeng pun ude, samak ineh kerk, yeng pun ude langit itouk jin yah sau..samak ineh

Dan neh akouk, semuah koluk kik..nobah, peh akouk koluk..natok peh akouk koluk..senagah peh akouk koluk..keh dan neh akouk, semua nah koluk kik.

Akouk koluk musit pitah adui pitah keroja. Dan neh pun adui, dan neh pun keroja. Yeng akouk koluk mukuk tong lamin. Dan kik mukuk tong lamin, inouk urip kik dan kik mukuk tong lamin. Mestik akouk koluk musit, pitah keroja pitah adui.

Inak ayuk amik nyelongen tai petiken, ayuk amik mengonin tong inouk kek, tong tanak kek. Tai manouk lamin sineh, tai- ayuk tai mengonin tong- min popeng kelunan.

Penguman yah sat, yah moram pun bi peh eh sukat tan ulouk, sukat kelavan ulouk. Yah eh sukat kinan ulouk. Yah ateg barang yah moram dalem daleh ulouk, mojam amik nat ineh.

um larui- larui ireh yeng pun kale' tong daleh amik, tong inak amik. Yeng mojam siran siran ireh juk udi, siran ireh juk tuai avik tong daleh tong ume' amik.

Yeng akouk mojam inouk yah eh pengawu itouk, dekuk kik yeng pun tai melakau komah komah. Sumak mukuk tong lamin tue.

Konak juk minut rigit? Ulouk juk minak rigit, yeng penguman pong ineh eh juk nale'erk ulouk konak usen kek, biseng, ber, nyag. Ineh, ayuk ulouk juk minut rigit.

Yeng pun kutun jau tong daleh amik. Kutun yah jau narak ireh ineh, tong daleh lobuk, tong daleh jah, yeng pun tong daleh amik. Kutun yah jau tan kik, mabui lakin avik payau.

Koluk petonak, koluk barak ngan ereh ayuk ireh jiak mojam. inouk yah eh kojam ulouk ,ayuk ulouk jiak barak ngan ireh yah yeng mojam.

Yeng akuek mojam ineuk rotie neh gunah yeng pun bayan ineuk-ineuk akuek yeng akuek mojam inuek rotie neh ineuk rotie neh yeng akuek mojam

ramey napun amik konak dan amik sebayang, dan amik alek kerita, alek muto yah pengawu, alek barang yah pengawu, ineh napun amik ineh keramey amik panak tong daleh amik

Lete'erk ireh anak, manouk sabung, tei moruk, moruk tong bek jau, manouk latup, manouk lopek, ineh tuek lete'erk amik.

dan neh akouk, yeng pun kejiak peritah pogeng ngelaken, pogeng menipuk amik kurek kali kurek liwet amik tuwai jin umerk amik jin daleh amik, juk.. tuwai dalem belagah, dalem bintulu ,yeng pun rigit nonak

Tai bau ireh, mani tolong ngan ireh. Dan amik pun rigit dak, kebayan amik ireh, Ayuk ireh min amik tai sitei. Dan yeng keh, tobai misi amik. Tai ale amik tong lamin amik.

Pun ireh tinen, avik tamen amik sau..sekulah ate ineh, pun.. erei..sigu barak ngan ireh ka, inouk tebarek, inouk yah narak ireh ngan tinen tamen amik..

Adui yah lalek..adui yah lalek bat bagik amik, yah konak towk manouk lake, konak towk manouk malat, konak towk manouk borat, manouk veik ..bagik amik kelunan dalem yah pengawu itouk..

Tong daleh amik, kelunan yah juk matai, bi laset neh, mukin anag rodu neh kelunan nah sedirik tinen nah ineh kek menat eh, mongau eh avik neh matai.

Akouk koluk menat lamin jian, lamin berosi, yeng koluk menat sogit, yeng koluk menat sat. Koluk petaget berosi, petaget jian, yeng koluk sat yeng koluk sogit.

Pinek yah amak amak yah yeng kojam amik..avik amik yeng mojam inouk bi yah amak amak yah manouk amik itouk bi..yeng amik mojam..

Dan neh akouk itouk, yeng pun adui. Yeng pun konak tebare. Amik dan amik pun nebare ngan anag amik, amik juk koluk eh sekulah pong, juk koluk eh berajan pong. Dei pauk pun peh adui yah sukat nanouk ireh dan ireh pun sekulah pah avik awu.

Daven yah koluk ayuk kik..ayuk sevolun, pu'kuk ineh ayuk amik rodu dalem dalik amik..ayuk sevolun..ayuk sangep, menabang nyagep bi keh amik konak ireh jah keluak ineh..

Langit tong inak amik, tong umerk amik. petaget nonep, petaget sat, petaget terk. yeng pun ayuk langit jian lak amik. petaget uven, petaget terk. yeng pun langit jian ngan amik. petaget sat jalan.

Aap tong daleh amik, jiak nat. Jiak eh tan ulouk, jin bawai. Dan saput, nat aap, jiak, gonin. Eh tong inak amik itouk.

Porut kayouk tan kik pengawu itouk, porut buerk belotik, buerk avung, um buerk- lopi. ineh tan kik pengawu itouk.

<noise> Itouk tulan tan kik pengawu, yan neh ayuk kik pani itouk. Yeng pun akouk peronah pakey eh jarun itouk. Reng kek pakey yan neh itouk, reng kek ayuk yan neh itouk. Barang itouk eh reng kik pakey, reng kik ayuk.

Akouk koluk ireh anag kik sekulah bi bi, avik ireh bi sekulah..avik ireh pun adui pun keroja, avik ireh mojam avik ireh mukun, mojam pitai urip sedirik, mojam manouk urip sedirik..

Beladak, tong inak amik, ureuk-ureuk yah musit-musit tong lasan. Jiak ureuk-ureuk ineh.

tarik kik alek pon, duman sau.. tai tarik amik pasu tarik kik alek pon nalek tamen kik, au ineh alek pon kelak eh dalem itouk, kirak duah tulouk duman yah pongah lah..

Jah-jah keyuai akuek yeng mojam ngaran pinke nan-nan keyuai yeng akuek mojai inuek bi ngaran tong eh lak langit ituek

Yeng akouk mojam urouk inouk yah koluk tan kik. eh pengawu itouk. pu'kuk yeng peh akouk menat. akouk mojam, inouk yah koluk tan kik.

Maen yah koluk nouk kik, maen leterk ponat taliek, leterk pinek pinek lah yeng pun yah koleg kik. Koluk bi peh akouk moput, koluk bi peh akouk mengase ayuk baja.

Ineh yeng kojam kik, kekomah lakau. akouk peh yeng mojam, peroti tulan inouk yah eh solai ineh. Yeng akouk mojam.